Ten̈a mare asanakà tato zay e, renin̈oko kajo àby ain̈aka jiàby, mangan̈a loha, ten̈a mila mangala kajo feky zaho e, tsô fo amparary zaho feky raha ty niany.